ʻe ʻeswene nja mwon njiribut ʻum ʻwon nan ʻalien ʻwon nan jamwomen ʻe ʻwon njon dutukuk ʻduwala ʻheba ʻnyawanyam ʻdu duha ʻandika ʻdi ʻwana balan ʻstayat